Innde am Michael Bako lebbi am sappo e huwa kuugal ngal, mi hebi nasaraje dudde e leydi ndi haa yasi. So on ndokkiyam kuugal ngal mi wallay on ngam beydaaki yeso kanfaniwa modom.